Yemagi nofira wan halaw al-gotun Lumwala wa wa elita Kopo lumwala funa Kohirna kofu waela kofu minan Nde num aniram be Uvurtugon derjemma Lumwala wa anta benan get